Ngabya ng'ayatakanizya erikolha ekyayi yayi eyangayanywa kutse ey'owundi mundu eyakayanywa, ngathatsuka obwahamba ebyangitheka omwakyayi ebi ingabitheka omo nyungu, neryo ingutha mwamaghetse, wanganatheka mwamajani, hanemo ebindi pilawo esyo abandi bakanathekamo esyapilawo masala, ingatheka omo nyungu, neryo ingathekamo amaghetse ingakuningira, neryo inga ingalinda ingatsumbayo nuku yibere ebindu ebi ebyosi ibinemo, obo ngabya ininganza bi- bi bighende ndeke omwa maghetse, amaghetse awosi abye inabibana akahoho ak'ebindu ebi, neryo amaghetse akabya abiriberya, neryo ibbwa ingiha kw'ekyayi yayi ingathekayo omwa fulasika kutse inguthayo omwa kikopo, neryo ibbwa ingadungamo ng'ekyayi neryo ibbwa imu imunga imungatakanizirya y'omundu kutse ibbwa imungayitakaniziryayo.